Biby tegna hitako ratsy mampahivihivy zaho mahita amboalava, androngo, de voay. Lay tegna tsy itiavako azy zegny <hesitation> le hoditry zare ratsy be tarehin-jare ratsy be igny tsy tiako feky zegny mahita zare de <hesitation> ankagna ndraiky sababaka koa le tsy itiavako zare ndraiky amin-jare le <hesitation> karaha vikivikin-draha tsy hay ke tsy tiako ambôly soa zah lasiteo.